Mendrika ho an'ny sakafo biôlôjika mihintsy aloha ny halafosany satria ny fotoana mandany fotoana kokoa ny mamboly azy ireny izany mila fotoana maro, misy aman-taonany mihintsy vao vokatra dia norme izy raha lafo kokoa noho ny simika